Kiti yó ha dakua tantan tantanti xhi ho o on. ta ngu ti'ná yó ta na kutanti xhin ti chutú na nguatanti xhin ti'ilo, ana nguatanti chín chón, ta adakuatanti chí davaxhichí ta ti tina yó tana tututí konti na yianti no na ivii a yianti no una kuanti tá, dikan kuantan ti'ilo yó ha na ná nruño iin tikaxhi tá nrei nrei nitita nión kuan tina yó, na kon nanrukuñati a kon nadeñati ta ho a ti ati kachi yó, davati ta keti miti ná kaxhití naivii, ta dikan ta ke tinayó na kanritati na kachiti naivi ta xajan tá aria miti tá dakua tanto ha iin tina lú, ta koti xin iin tina xakua, ta tona keen nrá tina xakuajan ta kutua tina lújan na koken tan nrátí, ta nona va ken nratí tá tina lú jan ta ho ko ken tan nratí na xhiniti na ku kiti xakuajan ta a kaston tanti nukuan kati.